صراحة اني عندي هواية ابناء عم و ابناء خال بس اكدر اشوفهم عادتا و اكو مجموعة من عدهم مو عايشين هنا بلعراق هم مسافرين ف مرات من يجون هنا اني اشوفهم.